أفضل ارسل رساله نصيه لانه فيها راحه وجدر اختار كلماتى بعنايه خصوصا لو الشخص الثانى مشغول أو ما عندة وجت يجدر يرد فورا بس أذا الموضوع مستعجل أو في تفاصيل تحتاج شرح أكيد المكالمه تكون الخيار الافضل لأنها أسرع وأوضح وأكثر دجة. <hesitation> المكالمة